<noise> sen na ka nyo te ainy ya tana voiiny voiny. Nyo te jiu aurom tsun, nyo te kima ainy, ge sa, nyo te jiu, aurom tsun. Nyo te tagun tan voiny voiny, nyo was ton matan tsiau ari fuko to, nyo jias mito tan puak, mam fuit mito nei, nyo gima ai ta sen na ka ge saa. Kia, nyo te jiu aurom tsun, kai fapareit a puan tsonyo ge fapareits a koman tsonyo, em ai tsun.